زرت صلالة في عمان وكانت تجربة رائعة ، المناظر الطبيعية اللي كانت خلابة وخاصة الشلالات ،والجبال الخضراء ،وقظيت وقتي فيها ،وفي الأسواق المحلية ،وحين جربت بعض الأكلات العمانية الشهية، مثل: الشواء ،والحلويات وكمان زرت مغارات القرن ،واستمتعت بالهدوء هناك، وكانت الأجواء رائعة ،وحقًا شعرت بالاسترخاء ،وبعدين زرت شاطئ الغناصيل وكانت الأمواج رائعة.